احب اخد هدايا اكتر-من اخد فلوس لان <hesitation> بتعملي نوعا-ما من سعاده ببقي فرحانه-بحب ال-المفجأات-بحب اني مكونش عارفه الهديه دي تبقي ايه-وبت-عرفني اكتر ان الشخص الي قدامي عارف اهتمامتي-عارف انا بحب ايه ومبحش ايه